Cucha, ena cozina tradicional estremeña se gastan muchas especis. El pimientón deLa Vera, duci o raviosu i que va en tó, enas migas, ena caldereta de borregu o de guarru, mesmu enas chacinas. Palos guisijus, no puei de faltal el aurel i una poca de tomillu sanseru i tomillu romeru. L'aju que no falti, frescu, secu o hechu en polvu. Enos guisus i morcillas, el que manda es el cominu. I palos ducis, se gasta abondu cravu de golol, canela i matalaúva, comu enas perrunillas. L'açafrán, en huendu caru, no puei faltal en un güen arros caldúu. I quandu la calol, si avias un gaspachu de poleu, poleu frescu por exempru, i l'albeaca i una poquina de menta, pa angún goviernu frescu de branu tamién se gasta, e, comu hazían enantis las nuestras agüelas. Ogañu mos parecemus a cá día más alos almericanus i uropeus con tolos potinguis i mojis essus de barbacoa i ketchup. Yo só más d'especis, está polo craru.